ar nene giu an nu veni, pei u na pa ma aran vavanu. Pona aran vavanu, to ke kita sesena mos aran patorara vaseses amos. Nor tope tasu nu meinu pa aran vavanu tsan kita viora avats, a takuk rova kora, ka pe tsiako gegeo ka pe ana po koem kita ar tsam vira. Kita vats en vira mukai maar va tenekiu, vora upas vakavara en va tenekiu, aran no pi upas nenei u vanu aran va tata kuk. Vake ta sesemos, va pe upas pa mata patsono rara.